Akatau anyuni arangchi mwaita kikombet choo, acheng kichiketi acheng peskenit ana ko sapurieti ne nga kakochopoki ande. Atau apel korok atau amilde apel kityo korooki, ande tapan nakatar anyone ande tapani awege, nepo aeng, atau ande mwaita apel anyun agenge angenge akandei mwaita. Akoi koporok icheket ndakakoroki, ande tapan yotok kouryo kitikini, alafu asutu prambeniti ande tapani, anaktae maat aapuch meset neka nekachape. Aiste tukuk kotililiy yotoki, akatau atepungweny anyuny, aam chapati, achame chapati kabsa. Amuu tese nguvuti tese tukuuk chechang'ii eng porta. <noise>